هو انا حاليا ما عدشغل كثيغ لان عندي درس بس بالاسبوع اقل شي اشتغل عشر ساعات واجازات ما عندي اصلا بس هو انا ما عندي شغل حاليا لان عددرس عدداوم فساعات عملي ما كثيغا يادوب اشتغل بس حتى اطلع مصرفي